Tomachile, tomachile chicopetetzin, chicopetetzin, totoltechileh, totoltechileh oguacamoleh. <hesitation> igotex, igotex, xocotechile, xocotechileh uo chile ica totultitl. Nah niconih, nah niconi yaja, este nah niconi yaja pitzomole aparte niconi de pitzomoleh, niconih cocamole, cuacamoli quicuica cualantoh xonacatl uo tlaxcali de tlaoli uo nitlaltequeh.